دراسة التاريخ ضرورية هو فرع من فروع المعرفة بيعلمنا كيف نتعلم من الأخطاء و التجارب السابقة ، كيف كانت الأمم من قبلنا و كيف <hesitation> كانت الحروب و ما النتائج و كيف إن احنا رح نعيد هذه الأخطاء و لا رح نتعلم منها في الحاضر و المستقبل و بيعطينا تفسير لما يحدث و ما سيحدث في المستقبل.